Ngaha bema wara ra ndawib doum tua pala na wancu ku carun oha ncango oha ncango ra ndawi kai oha ra ncango kai mina ni'i tau nari mu dolu tau mu markani wara si kecap tau nari mu kecap wara si sao tau nara mu sao wancu ku carun oha ncango oha ma paling moda di ndawi ra ndawi kai oha ra sisa ngaha rau ku oha ra dawa'u kampoi oha ma da wara uta loa di ndawi kai oha ncango oha ncango moda di raka oha ncango wancu ku carun oha ncango biasa ngaha ba ndai unga si ne'emu ngaha ma caru ta uma oha ncango rau loa di kabua ba ndaim wati pori di kau mu dou kabua pun ba ndai wancu ku modan oha ncango mena ma moda di raka oha ncango ra wara kaina aka sisa oha ra ngaha biasa kai uta tisir wara uta loa di weha kai ba nasi oha ncango Oha ncango ku ngara na oha ncango moda di raka loa di ngaha sidi kai loa di ngaha sarai kai loa di ngaha sambia kai loa ngaha sangadi kai ade ngaha mu sanai ma loaku ngaha ncacau oha ncango pahup ra modan moda di ndawi wancu ku carun oha ncango mena ma paling di ne'e ngaha cancau ba dou oha ncango na lai rasa na bune oha biasa oha ma biasa watis wara uta wati ngawan lu'u dei loko oha ncango tau kanari mu mbumbu bune tau mu sia bune tau mu fici ma causi nata kancihi ncao pu sahan ma ca'u si ma maci tau nari pu kecap na ma cau si ma caru wali kancihi ncao pu mbumbun bune sia la'o ficin wati di taumu gola waur kancihi ncao kaiba sia labo fici ede ku oha ncango oha ncango dambe to'i na ca'u kai ku Ma na'e na ca'u kai ku ma tua pun na ca'u kai ku tiwara ma da ca'u oha ncango oha ncango mena ma paling moda di ngaha moda di ndawi wati karepo na wancu ku caru di ngaha oha ncango rau loa di ngaha kai uta loa ngaha kai dolu loa ngaha kai mi bune ngaha mu oha biasa wati rau wara ede ma loa ku ngaha mpoa pahupra caru oha ncango oha ncango ngaha mpoa mu waur bune ngaha mu pangaha na caru lu'un dei loko runggi kanari kai mu oi bura paida oke ma nefa si nono au pun ngaha mu bune ngaha mu oha ncango nono pa di runggi kai wausi ngaha mu nas <hesitation> oha ncango wancu ku sana kaiba ade wunga si ngaha aina wale ne'e mu nuntu di mai kaiba oke ede wali oha ncango ra ncango kai mina na mai kaba mehe unga si ngaha nuntu salaho ngaha ngaha kataho mai si ba oke nono aina da nono mamaisi oke di mai kaiba santudun di mai kaiba santuda nawa di iha kaiba iu Na mai kaiba bona di ru'u ba ndaim ede ku ngara na oha ncango loa di tarima ba dou dambe to'i na loa lu'u kai ma na'e na loa lu'u kai ma tua <hesitation> loan lu'u kai dou dou siwe mbojo wancu ku lembo ade na di ma ncangor kabua di ngaha bune ngara na oha ncango doum tua siwe ndai wati rau ka u ka e na aura kabua na kabuan oha ncango na kamoda mena pa kamoda pun dirawin ade ngaha <hesitation> ndawi oha ncango wati di bona kai ba <hesitation> au dingaha mu oha ncango ntene pa carun